<hesitation> paipaye nyu eng rapinik koapaipai amuu mamache kenyalilyeni, amamache konyalilchii. Tarak ngetepche komii tukun che ngele kimae sukaru, komii kele komae machani komii kele oipuu leyee oipwech raa pendo komii. Koo akot musee koo ngoit akine pesyonoo kole ngalee kamii rapinik kolia makipwech kile kokararan rapinik komito paipayee nyuu ko komii rapinikii amuu kororon rapinik, amuu choe cheisunech ako cheikonech poipoyee asikenyorun tukuuk. Akot lakwet ap sukul koo ngonyo lakwae eng sukulii ikainii nemaile kamamii rapinik koo kararan rapinikii een paipayet nyuu erapinik kono. Amuu kararan rapinik amuu tomochoe tomakimii ing'wenynduni tomamii nekeyae en emanii amuu choe chee che imwanii kochoe chekem im iwendii sipitalii, kochoe ngi koimache kotap chorweng'uung'ii kochoe cheimandee chii iwee koo akoi yoe.